फिलिपीनस ने संस्कृति फिलिपीनस में फिलिपीनों ने। अंग्रेजी भासा छे एर अलावा एकसो सट्टर अली भासा। जान पूले ने जान खानान कहे थे एड़ोबो छे जो मेरेनिट। करलो मास कहे छे सीनिंगां खटो सूप कहे छे ने रोस्टेट। पिग ले चौन कहे छे चे धरमन कहे थे जान केथोली की। साई धरम छे जान ने इसलमन धरम जान मांनेता छे न। कहे थे सीनु लोग पन हीस ने मोरी आनेस जो सजान तेहर। मनावे मामलाम कहे तो बोरां तलाग लोग ने। <hesitation> बारोत साया सामिल चे संगीत कहे तो कुर्दाया पिछे ओपं। संगीत जान लोग पिरिये छे जान लोग सब वारूरो है।